Tao tuabatuk poa kofi poa oehanas ita mulai eon basa sona ita tes rasa na kalo pas sona ninun leo.